Dza nkyɛ mebɛpɛ nye dɛ mɛsan m'ekyir wɔ mber m'. Saintsir nye dɛ mfom bi a nkyɛ mayɛ anaa obi ayɛ n' mobotum na makɔ m'ekyir na maboa nyimpa no anaa mara mo ho na masesa dɛm adze no ama oewie pɛ yɛ.